الرقم الأول هو <hesitation> خمسين ستمية وتسعة وسبعين مية وعشرة، وبالنسبة للرقم الثاني اللي نجمو نحكيو عليه بطريقة عشوائية هو <hesitation> خمسة وسب- خمسة وعشرين خمسة وتلاتين واحد وخمسين تمنتاش.